ډیره یې ستړې کړم. په یوه اونۍ کې مې باید د شلو کسانو سره مرکې کړې وی. د هغوی راضي کول او دې ته یې اړ ایستل چې زما پوښتنو ته ځوابونه راکړي، اسانه کار نه و. له دې سره سره د هرې مرکې لپاره ما یوازې یو ساعت وخت درلود او په دې یوه ساعت کې مې باید، لس پوښتنې کړی وی او لس واړه پوښتنې د خلکو د شخصي تجربو په اړه وې چې دوی په اسانه له چا سره نه شریکولې.